די וועג וויאזוי איך וואלט געמאכט אזא זאך איז כ'וואלט אנגעצינדן מוזיק און זיך גענומען טאנצן צו די מוזיק עפעס וואס איז גרינג און כ'וואלט עס געלאזט ארויסקומען נאטורליך. איינמאל ס'קומט ארויס נאטורליך וואלט איך עס געדענקט, איבערגעחרט און אזוי געקענט אויסלערנען פאר אנדערע מענטשן. אבער ס'דארף זיין עפעס וואס איז גענוג גרינג אז אלע מענטשן זאלן זיך קענען צוכאפן דערצו.